हमिले खाना बनौने ठौर ढीक्का नुन को सट्टा मसिनो नुन प्रयोग गर्दा ले केहि फरक त पर्दैन। तब ले अलिकति ढीक्के नुन माइ फिल्टर नभया हुनाले ढूङगा हरु, समुन्द्र बठे आया केइ किटाणू हरु यता उता रनान कि भन्बटी तैलाइ प्रसोधन गर्बटी मसिनो नुन निकाल्या हो । तैले गर्दा खासै केइ फरक चाइ नाइ पड्डू ।